मोउ होने इसु तुमि <hesitation> सकोरे प्रोमोतिओन् पल, ब मोउ अतो सोख् होइ गोसु होने। भ सखत गोब्ले गोले मोउ बोहोत् होकि होइ इसु तुमि, तुमि जे गमोतिमन् अग् बहि गोल, प्रोमोतिओन् पल, तिमि भल् लगि किनो। दे होने, दे तुमि किलु पर्त्य् दि बोले गेब, एदम् भल् दोरे पर्त्य्, अरो तुमि केने के होल, तुमि सक बौत्। मोउ मत तुमि बौत् कस्त कोरि स, तुमि भल् दोरे कम् कोरि स, हेतो कर्ने तुम्ह बोसे तुम्ह बोत् इम्प्रेस्स् होलि। हेतो कर्ने तुम्ह <hesitation> कम् देखि तुम्ह प्रोमोतिओन् बहये दिले, नो, होइ नहि हेतो कथ, हुनि किने बहोत् भल् लगि स। दे बहोत् भल् लगि स, चोन्ग्रतुलतिओन् किन्तु दे, <hesitation> अरो अनेगे अग् बहि ज, <hesitation> हेतो ए कमोन कोरि स। <hesitation> तुम्ह कम् बोसे स कोइ भल् पैसे, सोबि भल् पैसे, मोउ यो खोब् भल् पैसे, तुम्ह कम् बोसे, तुम्हि इमन् कम् होमोइत, इमन् धुनिअ भल् कम् कोरि बो परि स, बहोत् भल् लगि स, हेतो देखि, अनेगे जते अग् बहि ज, तके कमोन कोरि स।